إذا كنت مضطر أبني مستعمرة على المريخ بختار عالم فيزياء عشان يساعدنا نفهم البيئة هناك، <hesitation> مهندس معماري عشان نصمم المباني بطريئة تناسب الظروف، طبيب عشان يعتني بالصحة ويعالج أي إصابات، زراعي عشان يزرع لنا الطعام ويعلمنا كيف نستخدم الموارد الفني التكنولوجي عشان نتأكد من عمل الأج-الأجهزة.